කුළු බඩු වර්ග ගත්තොත් එහෙම <hesitation> මිරිස් <hesitation> තුනපහ <hesitation> කහ <hesitation> ගම්මිරිස් <hesitation> ඊළගට ඒවලත් අපි බැඳපු තුනපහ කියල කියනව. ඊළගට කළු කුඩු <hesitation> ඊළගට සූදුරු <hesitation> මාදුරු <hesitation> උළුහාල් <hesitation> ගොඩක් <hesitation> තුනපහ ජාති ලංකාවේ අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ දේවත් <hesitation> ඊළගට ඒ ඔක්කොම එකතු කරල සමහර විට <hesitation> සූදුරු <hesitation> ඒවා සූදුරු කුඩු කරල සූදුරු කුඩු කියල කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම කුරුඳු <hesitation> එනසාල් <hesitation> කරඳමුංගු <hesitation> කරාඹුනැටි <hesitation> ඊට පස්සේ <hesitation> ඔරිගානෝ <hesitation> තයිම් වගේ ඒවත් පාවිච්චි කරනවා <hesitation> විශේෂෙන්ම ඉතාලි කෑම වර්ග වලට වගේ <hesitation> ඒ වගේ කුළු බඩු ගොඩක් ලංකාවේ ඇත්තටම අපි පාවිච්චි කරනවා <hesitation> ඒව තමයි කියන්න පුළුවන්.